اول شي اقول له يا حبيبي انا متأكد ان اليوم مو سهل عليك. بس كل شي بيعدي ان شا الله. هذا يوم وتعديه وتيجي ايام احسن بعدين اذا كان في وقت مناسب. اقترح عليه ناخد قهوة مع بعض او نطلع مكان نريح فيه عشان نغير الجو ممكن اذكر له مواقف مر فيها وكانت قادر انه يتجاوزها عشان يذكر نفسه انه قوي قادر يتعامل مع اي شي.